So mi nani un inni kalimaawa relaxation fuf ko wiyeete "Foftere" ko waraata dow hore am, kanjum woni yannde min dilli foftere giligala ladde Yankari e Kano. Min nyami, min njaari, min fofti, min nani belɗum.